قريت كتب كثير مرة أكثر كتاب <hesitation> علقان براسي لحين <hesitation> ألف وتسع مية وأربعة وثمانين لجورج أوريال، أحس -ال- القراءة تبعته جد جد ممتعة <hesitation> متعلق بالسلطة، بالمراقبة، كمان في مئة عام من العزلة جابريال جارسيل ماركيز <hesitation> كمان جد جد ممتع، وأسلوبه جد سحري.